E agoge deuvia e grinfie pe piggiâ fòrte, strenze e preide, e portâsele via xoando; de vòtte servan anche pe ciantâghele into còllo a-e preide, e coscì fâle moî; insomma, megio no avieghe da fâ co-e grinfie de agoge, in davei.